أحب أرجع لوجت الحظارة الإسلامية، في العصر الذهبي يعني كان في تقدم كبير في العلوم والفنون، وأحب يعني أتعلم من العلماء وأشوف كيف كانوا يعيشون بهذه الحظارة، أو بلهذا يعني العصر وجتها، يعني بتكون تجربة رائعة أستكشف الثقافة والفكر في هذا الوجت، يعني أكيد كانوا مرة مختلفين عنا.